Fomba ifandraisan'ny samy trondro ah, any anaty rano any, rehefa misokatra ny vavan'izy ireny ah de ny trondro samy trondro mitovy karazana ah mifandefa ôndy mitovy ao anaty rano de iny no ifandraisany zareo, izany hoe ny trondro samy trondro mitovy karazana mifankafantatra fa ny samy hafa karazana tsy mifankafantatra sady tsy mifandray.